اول حاجة هحاول أطمنه ان الطيارات مش مخيفة و إن هي دي مجرد بس افكار في دماغه و إن في ناس كتير اوي بتركب طيارات و بتسافر و مبيحصلهاش اي حاجة إن هو يركب و يعتبر نفسه انه هو راكب عربية عادي <hesitation> ميفكرش انها طيارة و ان هو في السما و يحاول يقلل التوتر اللي جواه